ایراني پخلی ډېر بډای او متنوع دی. هلته خلکو د وریجو، غوښې، سبزیجاتو او مصالحو ښه ترکیب کاروي. مشهور خواړه لکه کباب، غوره، او ابدو غاز دي چې د خاصو خوندونو لپاره پیژندل کېږي. ایران کې د خوړو چای او خوږه هم ډېره برخه لري. دا پخلی ډېر نرم او خوندور دی چې د کورنۍ او مېلمستیا لپاره مناسب دی.